Pakistan wngkha unisho sat cholish bisini August talni choddo salmario British India hasteo swkakjakmani ulo o haste no muslim rokni haste wngwi swnamjak kha. Aboni bwkhaktwi Muhammad Ali Jinnah wngkha bo haste ni puila governor general wngkha. O swkakmani bisingtwi belai kheno phatarni borokrok thangwi phaikha tei thwiwi thangkha. Tamoni hwnba kwbangma borok India tei Pakistanni bisingo thangwi phaikha. Pakistan ni koktwmao sengkrakrokni wngwi tongmani jora borokrokni thani wngwi tongmani jora tei India bai wngwi tongmani jora tei Kashmir amchaini kokno twiwi. O hasteo kwbangma tongmung chamung tongo kwbangma tongmung chamungrokni phan tongo aboni bisingo Indus twima Persia tei Mughal haphangrokbo tongo.